हमर कति छिपल फल जो पाए जाथे ओ सब होथे बादाम ए गो बड़का बेर कलमी आमा अउ कुछ कुछ अलग अलग फल। मन मिलथे हमर जंगल मन म।